Ma secund mi si përché suma andait duminica, l'a i era d'servisi li ën fèra a San German e al an pöi fait la sfilata cun le vache, le crave <noise> e pensu che la vaca a ricunosa ël padrun e cuandé a i va darera e a s'fa a s'fa cunose la dizuma lon